Anomamõsumassinaq ummaq anomidõ mõskmisõs. Panõt anomaq sisse ja sis panõt määnestki keemiät kah sinnäq viil veidükese ja sis lätt vesi sisse ja mõsk anomaq puhtas.